Ilay izy aloha an, miankina amin'ilay karazana "lentilles". Fa raha ohatra hoe ilay "lentilles" mahazatra antsika matetika izany an, <hesitation> iz- izy an alefa, mila sasana aloha, sasana anaty rano an, rano madio an, dia amin'izay esorina ilay ilay mitsingevana ireny an, dia <hesitation> tatavanina, dia rehefa rehefa avy tatavanina ilay izy dia afaka andrahoina anaty rano mandritra- mandritran'ny roapolo na telopolo minitra eo. Izay ilay lentilles tsotra. Raha ohatra hoe ilay "lentilles corail" <hesitation> ilay "lentiiles corail" vetivety kokoa izy io an, tsy ampy telo minitra angambany dia efa masaka ilay izy an, tsy mila ela be. Na hoe tena hoe raha ohatra hoe mila bodabodaka ireny ianao an, dia folo minitra.